<hesitation> Je'lo' uk'ab'a' a' banco ulik'sik utak'in te'lo' ma' uyo'lik mixb'a mixmak uluk uyoklik utak'in, pero pero yan ti banco yantech b'oon yantech b'oon miles yantech cuando ak'atij ub'el ajok'sik yantech tak'in.